Te reta ko jeta vi, oime te mate pegua, oime te canela, oime te manzanilla jare oime vi iru te reta tata jegatu oyeapo vaera <hesitation> neimbove yave jare karu yave ipuere vaera jou opaete va misia retañoa okua kua va reta tata vi oyue, jae reta vi jou